<noise> रंगते तमान हैं मने मोर् जानल कुछ रंगके नाम करिया, लाल, निला, हर्देर, गुलाबी, हरियर, खैर, सेत, बैजनी, सन्तरा रंग <hesitation> आदि हैं। <noise>